आटा, मसाले या मक्खन ज्यादा नमी को सोख लेवे है। जाते ये चिपचिपा या गीला हो जावे। और खाने की सही संरचना और आकार बनाए रखना मुश्किल हो जावे। ज्यादा नमी के कारण मसाले जल्दी खराब है जावे। जाते उनको स्वाद कमजोर या फीको है जावे। अधिक नमी से कछु व्यंजन जैसे ब्रेड केक या बिस्कुट में शक्ति या गीलापन आ सके। जो खावे में स्वाद ना लगे। अधिक नमी में खाने को जल्दी खराब होने को खतरा रहवे है। ओउ की नमी बैक्टीरिया और फंगस के लिए उपयुक्त वातावरण बनावे। नमी अधिक होने पर खाना पकाने टाइम पानी की अधिकता होती है। पकवान को जलने से बचाने में मुश्किल डालती है। खासकर उन रेसिपीज में जहां ठीक तापमान और सूखा होना जरूरी होतो है।